jujon taq b'anb'al reech ritijb'al chetaq k'olek rel kirya' qach'q'ab' jun chikyan el q'an wach qet- am che li q'an wach re kirya' qachoq'ab' qab'aq' wach kirya' chaqan xaqara' re qachomob'al aqachee' li kyaq riwach ela' xaqara' kirya' chaqan li kachoq'a'b' re chipaam li qakik'eel xaqara' nik'yaj chek chetaq aqache' wak'uum, aqache' xe' ch'aamy, aqache ch'imaay, aqache li pex renejeel taq chetaq kirya' chaqan li qachoq'a'b li rax ichaj li imo't kiqaj richoq'ab' la kik'eel otz katij li imor re otz kirb'an che akik'eel kik'eel ajeer taq tziij li qate't qamam qas ela' kiktijan k'ot jun k'aj chek chetaq qas kiktijan cha'neem qaqilan k'o taq ta'mama iib' xaqara' chuch iib' kikkojt kuchb'al iij kikna't teew xaqara' ke itin pi teew chek'eren rimal ela' kirya' kichoq'ab' xaqara' re kib'nb'al ela' kiwa'katek kiktza kiqan k'o nik'yaj b'eek kijunab' keka'y nan kiksik'ij nan wa wuuj en k'a ra'aj k'an e chek cha'neem aj k'aka'al nan k'ax chek b'ataq qawach k'ot qachoq'ab' kib'eek qakik'el qanejel taj kechapaw pi yab'iil ek'an lera' ket la taj lera' k'o kichoq'ab' lera' <hesitation> keb'inek kewa'katek xapa' pi aqo'm pi aq'ab' lera' k'o ki li kichoq'ab' chek'eren rimal ewa' nik'yaj chetaq rii' otz kiktijan xaqara' kinya' rib'ixiik che chewa' richoq'ab' li qachomob'al xaqara' ewa' nik'yaj rii' che xinya' rib'ixiik, kyaq riwach q'an riwach, ek'an re li qab'aqiil chewa' qas otz el li saqmaloob' re qas ak' re chataq jaay re kib'uqxek xaqara' otz katij che raxiil ela' xaqara' kirya' li achoq'ab', katrikawarsaj, katirwa'lajsaj katriyakan pini' kipe jun yab'iil chawiij ela' tija' ela' otz kira'n chawan rinejeel taq chetaq xaqara' li ooj otz kirb'an xaqara' che lawalwaal xaqara' li kokan ela' otz xaqara' kirb'an ch'u'ch'oj che la walwaal xaqara' otz katijan rik'in maq'anya' xa' kela' xaqara' katrikarsaj kirya' chawan achoq'ab' ewa' nik'yaj chetaq rii' qas otz kirb'an che awalwaal kirya' achoq'ab'.